أول وظيفة لي كانت في مجال الطهي ، بصراحه تجربة استمتعت وايد بها كانت تجربة مسلية و ممتعه ، كنت اسوي أكلات لذيذة و كنت أخترع بعض الأكلات و استمتعت كتير بهذه التجربه ، واخدت خبرات وتعلمت أشياء و غلطت بأشياء ، لكن في النهاية كانت تجربة جميلة.